कनद नि बुथुल् नि सोम्दुन् न्गन्ग्दु कोब्र हुगुन् नम। कनद इऔ बैदि ए रुकुम् नि बुथुल्दोन्ग् गुसुगुप् जन्ग् बुथुल्जुन्ग् लुबुशे बन्शिन्ग्। ओलोन्सेब गुसुग् अरो, अरो मिरुअरि ओन्सुल् फुर्बओ गुसुग् बोरोफ् गोलेइनु सोनयु। इऔ बुरिमन् बयो, <hesitation> बु गुरे सिन् सिदुप् गुजन्ग् बुथुल्दोन्ग्। इअ पर् सेतिन् सन्जय्ह गुजु गुसन्ग् बुथुल् नि अरो गुन्दु सिदुप् गुलम् बुथुल् नि जयो। सहयरि बहप् गु पुरम् गुसन्ग् तर्निदोन्ग् बुथुल गुजु।